<hesitation> Bangladesi nipuy la hyen digri som nipanga atanga <hesitation> thum nga kling hyen alum trina. <hesitation> Ruasulni alaw ken hyen <hesitation> digri som nipanga atanga som thum nga atlanta trina re. <hesitation> Kasik hyi <hesitation> afodin araw eem eema digri som atrawa som thik kling hyen atlanta yam trina re. <hesitation> Bangladesa ko omdani hyi ashe omin anuom lau eem eema han om ring tsiboh hyi anilawin kasya hyen re. <hesitation> Nipuy la hyen <hesitation> esi le, fen le, gularte om laupe hyi joan ashe om eem eema. <hesitation> Kasik la ero hyi joan ganvun hyi arodu eem eema. Ruasul hun alaw ni laen gong te, <hesitation> tuiting te, atam eem eem thua. <hesitation> Bangladesa om pi alaw nuom lau ani.